Karazana piso ndraika a: ao koa ny piso dia laza fizakana ananjy de misy piso le tandegnagna an-dragno a igny arakaraky lokony, misy hoe trois couleurs mitondra mitondra porte chance, de deux couleurs a, de misy tonga de fotsy ranoraika na mintina ranoraiky.